Eeee la iaho manoka tiako ny raha aboajanahary ny raha natirely ka raha ny fanova io zay ny misy avao ny faka tahaky fahatany avao gnamin'ny rah andafy aagny da tsy i zay agnamiko oo, tsy i zay.